عالم مشهور تخيل تكتشف شي يغير حياة الناس للأحسن تحس إنك سويت بصمة بالعالم، الفنان بعد حلو بس مو نفس الإحساس أنك تطور العالم.